Akkegunge- akkegunanna yero yasengnge paspor mega sebenar na rupanna paspor tapi iyyaq wissengnge kukue paspor ko meloqkki lao <hesitation> mappasawaq luttu nasabaq kegunaanna ero pasporre sebaq <hesitation> bettuanna ada alaq mu narekko meloq ko lo kotana tawwe yaregga lau negara na tawwe to makkeda yappitangeng bawang ero paspor taq madissengenni makkeda oh to pole akke ye melo lau kuwe.